L'assòçio à quande ea piccin e anava con mæ moæ in Val Ferret à Courmayeur, ò donca anche quande anemmo con mæ maio e e figge inti laghetti derê à Rosciggion, ò anche ancon à de açioin de guæra, tipo guerrilla, tipo i partigen.